Mi viyan mo sobajo useni to wala ko awatta tawam ha babal nyamugo mido rene a wara en yewta en nyama en yara.